Nbe wotoo le taa la, muŋ ne i ye a tinna nbe woto taa la, a nafaa le warata. Kaatu siisee fele a ye wotoo saŋ, siisee ye kodoo soto le nuŋ, a niŋ ndinmaa muŋ taata marok aniŋ a taata nuŋ kolidaa a lafita jakaritaa le saŋ. A ye a juubee ko dindiŋolu be tuluŋ na a la le, waraŋ niŋ i ma noo i se taa moolu maa teŋ akisidaŋo ke. A maŋ lafi a naata wotoo saŋ a ye a naati naŋ suo kono woto ye nafaa soto le, niŋ nŋa hewoo soto nbii taa a se n sanba, niŋ nŋa tanoo soto n bii taa a se nsanba, niŋ moo saasaata hani suutoo a ka i sanba le. Woto a nafaa warata baake.